Paspoor ko ɗerewol kolloowol neɗɗo neɗɗo o woni tigi tigi. <hesitation> wallata so tawi aɗa ɗanno, aɗa leyɗeele goɗɗe wayno aɗa ɓama laana ndiwoowa. Holla to njeyaɗa, duuɓi ma, e hollum woni tonngoode ma e leydi ma.